ש- אין אונזער משפחה נוצט מען ענגליש און אידיש. <hesitation> דאס זענען די צוויי שפראכן וואס מ'נוצט. <hesitation> בערך, סאו יעדער רעדט אלע, יעדער רעדט ביידע אבער אלס א ערשטע שפראך נוצן עס בערך אכט מענטשן און די איבעריגע רעדן אידיש.